نقوله تعال نشرب قهوة ونفك شوية، ونخليه يفضفض، نحاول نضحكه أو نذكره بحاجات كويسة دارها، ندير حاجة تخليه ينسى اليوم السيئ، زي نخطط لخرجة بسيطة.